Dziꞌk nak tib minn xki diꞌltsa xkuꞌn nak, diꞌltsa ineꞌma idzëꞌ minn xki ber gakdo komo guꞌn nakla minn o kwaꞌn nakla minnu gakda idzëꞌ minn. <noise> nli guꞌn ki diꞌltsa tib minn xkuꞌn nak ber lëꞌkga xkuꞌn nak minn gakdc̲h̲a xkuꞌn idzëꞌ xkilxkab minn ber axta nap naꞌ xkuꞌn c̲h̲ak c̲h̲al ldoꞌ xne minn ki xki nak ber gakda idzëꞌ ber axta lëꞌ xkuꞌn sdzak ber lëꞌná <noise> nli nlas c̲h̲ak ldoꞌná xneꞌná xkuꞌn stib dze nnedná lo minn ki na xki nak minn ki.